I- zay agnatina fianakaviàna de misy enina: <hesitation> de papako fito amin'ny efapolo taona, mamako valo amin'ny <hesitation> roy amin'ny efapolo, de zandriko misy tsy roa amby folo taona, de zandriko koa misy roapolo taona, de zokiko misy telo amby roapolo.